Ma tuud elektroonikaasja nüüd nii häste küll ei tiiäq. A egaq kõlariq saavaq ka erinevä tugõvusõga hellü tetäq. Olõnõs kõlari suurusõst ja võimsusõst.